<hesitation> කාලය කියන වචනය <hesitation> ගැන හිතන කොට <hesitation> මගේ මතකයට එන්නේ <hesitation> කාලය කොච්චර <hesitation> අමුතු දෙයක්ද කියල. මොකද <hesitation> මේ ගෙවෙන හැම තප්පරයක්ම <hesitation> ජීවිතේ <hesitation> උපන්දා සිට මේ දක්වා <hesitation> ගෙවුණු හැම මොහොතක්ම <hesitation> කාලයට අදාළයි. ඒ ගෙවුණු හැම මොහොතකටම <hesitation> ඒ ගෙවුණු හැම <hesitation> නිමේෂයකටම <hesitation> ඒ එකතුවකටම <hesitation> අපි කියනවා කාලය කියල. කාලය මේ මොහොතේදීත් ගෙවෙනවා. ඉතින් <hesitation> කාලය <hesitation> ජීවිත කාලය <hesitation> අපේ <hesitation> අනෙකුත් දේවල් වලට <hesitation> තියෙන <hesitation> කාලය <hesitation> මේ හැම එකක්ම <hesitation> උදාහරණයක් විදියට <hesitation> විනෝද කාලය <hesitation> විවේක කාලය <hesitation> තරුණ කාලය <hesitation> මහළු කාලය <hesitation> මේ වගේ හැම දේකටම <hesitation> මේ කාලය කියන එක මත තමයි <hesitation> මනුස්ස ජීවිතය <hesitation> රඳා පවතින්නේ.